Peru a tunɛ ho katolisizm ba'a ci mi ma tete mubo bɛ'a katolisizm ere midepe mi ho tun so mɛ <hesitation> ba bɛrɛ katolikira boni ma tete sirtu ni waati nɛ ba wero semɛn sɛnti ba se ni pa'a ci ba se ma tete mu miba ba cinu ba canu ma tete